Met'skëch dun mukapë dun mëdë tu'uk i'ix majk jumëjtë myëdë y tu'uk majk mox jumëjtë myëdë jayoyëch met'sk mukakap dun na mëdë.